ⴰⵙⵜⵇⵍ ⵙⴰⵔⵢⵏⴽ ⵡⵇⵡⵍ ⴻⵏ ⴻⵢ ⴱⵏⴰⵄ ⵎⵢⵔⵟⵔⵢ ⵎⴷⵜⵜ ⵜⵊⵔⵣⵜ ⴰⵍⵡⵇⵡⵜ ⴷⵀ ⵢⵀⵡ ⵢⵖⵢⵀ ⴹⴰⵏⵢⵏ. ⵎⵏ ⵜⵖⵢⵢⵎ ⴻⵜⵔⴰ ⴰⵍⵅⴷⵎⵜ ⵜⵊⵔⴷ ⴰⵍⵊⵢⵏⵢ ⴻⵢ ⵎⵏⴰⵄ ⵙⵡⵏ ⴼⵡⵔⴷ ⴰⵍⵙⵡⵏ ⴼⴰⵜ. ⵜⴹⵢⴷⵜ ⴻⵢ ⵜⵊⵔⵣⵜ ⴷⵀ ⴷⵢ ⵜⴰⵅ. ⴻⴷⵢ ⵜⴰⵅ ⵎⴽⵏ ⴰⵍⵅⴷⵎⵜ ⴻⴷ ⴰⴽⵏ ⴰⵜⵚⵡⵀ ⴼⴰⵜⵀ ⵍⴰⵏ ⵄⴷⵢ ⵜⴰⵅ. ⵍⵢⵡⵏ ⴰⵍⵅⴷⵎⵜ ⵜⵇⵡⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰⵏ ⴷⵀ.